Indonesia ni wuro un je woni ha nder Asia ɗo woni ha nder mayo ɓe ɓuri nyamugo nyamdu ɓe ɓuri nyamugo ni ha pelle mai ni nyamdu ɓe nangata ha nder ndiyam bana liɗɗi, be kujeji nder ndiyam, ɓe ɗon yara ndiyam, ɓe ɗon yara shayi sosai ngam pellel mai mari pewol, woɓɓe ha'ɓ ha nder maɓɓe ni ɓe ɗo yara giya sosai, bo ɓe ɗon nyama nyamdu bana supperggetti be taliya ha pelle mai sosai..